Ny olona aty aminay dia tena tia mijery lalao iombonana toy ny baolina kitra, ny basikety, ny ringby. Ary tsy dia maazatra ny olona aty kosa ny mijery toy ny ohatra hoe lomano, tsipy kanety be sy lalao mandeha irery ohatran'ireny.